நான் நிலையற்ற தண்ணீர் குடிக்க விரும்புகிறேன். நிலையான தண்ணீர் என்பது மிகவும் தனித்துவமான. மற்றும் பாதுகாப்பான நம் உடலுக்கான சத்தான தண்ணீர் ஆகும். அது உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கவும். அதிகமான அமிலத்தன்மையைக் குறைக்கவும் உதவும். மேலும் மின்கணுக்குப் பொறுத்த நீர் எனக்கு சற்று. சுவையற்றதாக உள்ளது சிலர் அந்த நீரை உப்புக்கான. அடிப்படையில் அல்லது மிகவும் சுவையானதாக உணர்ந்தாலும். எனக்கு அது எளிமையான மற்றும் தூய்மையான. நிலையான தண்ணீரை விட மிகவும் சிரமமாக இருக்கின்றது. எனவே நான் எப்போதும் நிலையான தண்ணீரை தேர்வு செய்ய விரும்புகிறேன்.